Emwe, Ibiri, Ishatu, Ina, Itaano, Mukaaga, Mushanju, Munaana, Mwenda, Ikumi, Kuminemwe, Kuminiibiri, Kuminiishatu, Kuminiina, Kuminiitaano, Kuminamukaaga, Kuminamushanju, Kuminamunaana, Kuminamweda, Abiri. Abirineemwe, Abiriniibiri, Abiriniishatu, Abiriniina, Abirniitaano, Abirinamukaaga, Abirinamushanju, Abirinamunaana, Abirinamwenda, Ashaatu. Shaatuneemwe, Shaatuniibiri, Shaatuniishatu, Shaatuniina, Shaatuniitaano, Shaatunamukaga, Shaatunamushanju, Shaatunamunaana, Shaatunamwenda, Ana, Ananeemwe, Ananiibiri, Ananiishatu, Ananiina, Ananiitaano, Ananamukaga, Ananamushanju, Ananamunaana, Ananamwenda, Ataano.